باكستان الجو فيها حار وجاف في الصيف يكون بارد في الشتاء بالذات في حتات الجبلية أما الجنوب حار شديد ورطب والشمال الجو فيه معتدل في الصيف وبارد في الشتاء